أنا هقدم طبق شاورما فراخ بتوقع أنه هيفوز لأن سهل جدا أضيف عليه أي توابل وكمان ممكن أضيف عليه شوية فلفل شوية بصل <noise> بكل ألوان الفلفل اللي أنا عايزها وممكن كمان أحاول أدور على توابل سحرية ميقدروش يقاوموا الطعم وأكسب علطول.